निलिम् ए उत्सु गोतरे हुदिले, तुमलु किमन् त्रिपोद् जुअ, रिनुए हहिमरि कोले, अन्, प्रए ए जौन्। भसरोत् कोमेओ सरि पस्बर् गोइ थगुन्, ओ, तेन्ते कलि जुअ, फोतोबोर् कर्, क्सेइतु सिल्सोर्, होस कोइ बेलेक् एक् ओनोबो बसिल्, थन्द बोत। पहरोर् हुन्दोर् जो, होस ए हुन्दोर् असिल्, ब, मोरु इमन् जबोलोज् मोन् जै, किन्तु कि दोरे प्लेन् कोरो, होरोल्, प्रोथोमे अमर् होकलोरे होमोइ मिले। तर् पिसोत्, बजेत् थिक् कोरि, तिकेत् बूकिन्ग् कोरि लोन्, अरु, सिफुतोज्, अमर् प्लेनिन्ग् एके बरे ए नेकि। ह ह, जौनु नो होइ, ह ह महोत् कुनु त्रिप्स् असे नेगि, अन्, अमर् प्लेन् होइसे, ओरु नसलोज् जबोलोज्, अहिब नेगि, निस्सोज्, एबर् मोइ एकु मिस् नो कोरो, होकलोरे मजोत् उत्सन बोप् पोरिल्, अरु नतुन् त्रिपोद् बबे अलुसोन अरोम्बो होल्।